Gwili gsoonji ge de, uyóyi uwúsi gi, ubare giyísi ma hando ngi glee ghabi, uga yaa uduulu, uga yaa, uga yaa gduduulu. Uyaa ma uwom gii tti wooy, bari ndi gdiisi habe, gin gébel waamu gŧoo ngi hú ma ngeta naŋ wome, ujanga wi ɓalaga.